Ty fanatanjatena fantako zao a, misy hazakazaky, misy ara marsiô, misy karate, kung fu, inkido, zidô, le misy kea milomano